Шаҳру деҳаҳои маъруфи минтақаи мо инҳоянд Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб, Исфара, Панҷакент, Ҳисор Турсунзода, Норак, Ваҳдат, Роғун, Конибодом, Айни, Шаҳритус, Ғарм, Данғара, Рашт, Мастчоҳ, Фархор, Ховалинг, Темурмалик, Ҷалолиддини Балхи. Ин маҳалҳо таърихи бой ва фарҳанги гуногун доранд